अभिके जामानामे इ शांति एतना जरुरी होगेल बाटे न काहेसे अभिके जमानमे एतना भाग दौर बा, सब जना अपन अपन काममे ब्यस्त रहैये। सब जना अपन जीवन बनाईमे ,अपन जीवन निमन करेमे, सब जना अपन अपन काममे एतना ब्यस्त होगेल बा की शांति कहे वाला चीज केक्रो मनमे नैखे । सब जना साफ सबेरे उठैये, बिना खैले, पीले अपन काममे चलजाइये। जैसेकी हमरे बात कहैतारी त, हमीही सबेरे उठैसीई साफ अ सबेरे उठके फ्रेश श्रेष होके कपडा लगाईसीई आ निकल जाईसी बिना खैले पीले कथिला काहेसे हमे अपन जीवन निमन करेके बा न उहेल। त लेकिन ई करैसी त हमनिके जीवनमे शांति नैखे ,तैको खुसी नैखे, साफ करैतारी, जाइतारी साफ, रोजम जाइतारी, मर मरके जाइतारी उहे बसमे साफ भीड़ भाडमे, शांति नैखे का, शांति कहेवाला चीजे नैखे । शांति कहेवाला चीज अभिके समयमे बहुत जरुरी होगेल बा| आ जेकर जीवनमे शांति रहैये न त ऊ आदमी स्वस्थ रहैये, खुशी रहैये ,ऊ अपन जीवनमे अपन काम सब बरी निमनसे आ ईमानदारीसे करे सकैये । आ ओकर अपन ऊ एतना शांतिके कारणसे एतना शांति एतना जरुरी बा न कि शांति नरहि न त आदमी सब मरिओ जाइये का, शांति बिना। उहेला शांति हमनिके मनमे बनाके राखेके चाही। आ शांति बनाएला हमनिके बहुत कुछ कर सकैसी जैसिकी आब हमनिके कौनो काम बा त ऊ काम समयमे करदेलि ,चाही मम्मी पापाके बात मानलि त इहे सबसे शांति होइये ।